Mi gir nzi ka mɗa, kora tsi mid ne ka jiri, wala dan kiti su ka nalaga kara vi dildilari, wacci yarki hara adashe, mi ngir mwanti kwaban aka malan akwa leader, ta kiila tasa kata vi, mdingini ki mwanta, mdinigni ki mwanta ta kila tasa kota vi, wacci mdina ka jiri take jiri, nda ɗena simdiwa, mi di tsi a jirkuna naɗi tsi a jirkur, wala ndi ndaga su ka vi, yarda tin nalaga apani anti ga viyari, thakar mi taksi apam anti ga kitori ka nalari wa la dan bara chanji, wala anadi odiya kiti kara hamtawa sai mi gir yu thakari, amma ka kitiwa kamnya gi sim amana, mi gir kita, amma kulin ki tiramta, wacci ni adashe ni, nda kit ka tasa ni mi vir fa nga ɗa mwantala thlakari, ka ta mwa kota pili, mdi gini apani, ga masti sabulu kara mwanta dage. An kura nibwani, an tsi nati nda nzi ka jirkur, hila adiwa, taɗe ta zambeti mdiwa, taɗe pila abir wane ki puwa wane aɗi puwa, ka jir tharti pa njir na mwanci wa, wacci yar hara adasher yoru apani yor madan ker har anti yar kila, mjinati yara wutani tsuwa mjina jirjiri ɗan thlita layaru har ti yar kila, dan thliba layar fili ni, dan thlipta layar adashem kayar dinga simta kwaba wala pal pal mi tsugutitsi rilaka a si thar nga, yara sin fi kwaba wa, mi yarki wuti tin yara shantari, amma mji ti yara wutinɗa afini da mjir barka, don kira layar ɗiɗikur nati yara tsi duniyar har anti da tira keza yaru anti yar sikti ka soka pam, aɗa de bwa jiri, ana tsu yobila, ko hyel yafito clode, ko hyel fera da, kofa yeye telode kuthur kulle. <laughs>